जेमा पोलैंड के व्यंजन घलो सामिल हे। पोलिश व्यंजन म कई किसम के व्यंजन सामिल हावयं। पोलिश व्यंजन म मांस, सब्जी, मसाला, अउ। जड़ी बूटी के उपयोग करे जाथे। पोलिश व्यंजन म मक्खन, क्रीम, अण्डा, अउ। मसाले के भी उपयोग करे जाथे। इहां पोलैंड के कुछ पारंपरिक व्यंजन हावयं। पियरोगी, कोटलेट शाबोवी, कार्प, पोजनन आलू, उसजका।